Toy izao ny fitonoana legioma ao anaty lafaoro. Rehefa voakarakara ilay legioma arak'izay habeny ilana azy an, dia somary asiana sira araka izay tiana. Alaina ilay plateau amin'ny lafaoro iny dia hosorana menaka. Dia alahatra eo ilay legioma dia atsofoka anaty lafaoro dia atao anatin'ny hafanana izay tokony hahamasaka azy.